د تاریخي پېښې پر مهال موږ ټول انسانان ژوند کوو. هر هغه څه چې زموږ د سترګو په وړاندې تېرېږي سبا په تاریخ بدلېږي. حکومتونه زموږ په مخ کې واک ته رسېږي او زموږ په مخ کې نړېږي. موږ په تېرو تاریخونو کې ډېرې هغه تاریخي پېښې او صحنې لولو چې ممکن زموږ پلونو او نیکونو تجربه کړې وي او نن موږ نورې تاریخي صحنې وینو.